اسرائیل یو پرمختللی او نوی کلتور لري چې د یهودي میراث او د مختلفو قومونو اغیزې پکې ليدل کېږي. د اسرائیل کلتور د یهودي دین، ادب، او هنر سره تړاو لري. اسرائیل د خپلو فستیوالونو لکه پوریم او یوم کیپور لپاره شهرت لري. د اسرائیل موسیقي او سینما د نړیوالو کلتورونو سره اړیکه لري.